والله إني شخصيتي جوية وايد جوية أنه مو بالساهل شي حدا يفقد إنتباهه معي والله أنه راح صرخ وراح اعنفهم و وايد بنزل عليهم عقوبات وايد راح- والله لأخليهم كلياتهم ينتبهون لحالهم من أول وجديد والله بنسيهم أساميهم لو أنهم يفقدون أنتباههم جال يفقدون جال.